Tulõnupp tüütäs niimudu, et sa klõpsat tälle pääle ja sis lätt tuli palama. Ja klõpsat tõist kõrda pääle, sis kistus tuli ärq. Ja seeh um täl määnegi vetr vai määnegi asi um. Ja niimuudu tä tüütäs, pand jutmõ kokko, juhtmõ otsa kokko, juhtmõ otsaq kokko ja sis lätt tuli palama. Ja peräst kistus ärq, ku vallalõ võtat.